Les está a palral el capitán. No se precupin qu’estu es cosa corrienti i nun trisinu queamus patrás las trúbilas. Creu que si estu lo izimus con acalugu i tranquileza el passagi. Ave, i yasta. Es que si t'enreas i te ponis a palral más yo me piensu que'l passagi se va a golel que'l comandanti está precupau. Amus, yo estu lo tengu polo craru. A tó estu, mejol que no mos passi, qu'essus remeneus del avión sonin orrorosus.